Unna lavatrice o l'é un cascion ch'o serve pe lavâ i vestî. Aloa gh'é unna cavagna, un cavagnin de äsâ ch'o gia in sce un asse. Ti ti ghe metti a röba spòrca drento, gh'é un cascetto, inte questo cascetto ti ghe metti a pua ò o detersivo liquido. À un bello momento quande ti fæ partî a lavatrice a lavatrice a tia l'ægua, a se mesccia l'ægua a se mesccia co-o savon o detersivo che ti gh'æ misso a va à finî inte questo cavagno d'äsâ ch'o gia, questo chì o cominsa à giâ, o gia, o gia, o gia e o movimento de rotaçion drento ch'o movimento de rotaçion e de palette che ghe son into inte questo cavagno a röba a se fretta e a se lava. Dapeu vëgne descarregâ l'ægua spòrca co-o savon, carreghemmo ægua boña politta. Ruxentemmo tutto, femmo a centrifuga, unna cösa ch'a gia fortiscimo e à traverso.